एक बाथ टब में हमन सबसे पहले पानी भर थन । फिर जेके भी नहाना है लाइक, जवान कोई भी नहा सकत है। ओके फिर डुबकी लगाए पर कह थी और ऐसा लगेल की गंगा में डुबकी लगा लिहिस। फिर अच्छा से धो पूछ के कपड़ा लत्तआ ल झुरवा के ओकर स्नान हर पूरा होजायल।